نفضل التحدث مع نفسي في المستقبل، لأنه يعطيني فرصة لفهم الحياة بشكل أعمق، واستعداد نفسي للمواقف اللي جاية، يعلمني من تجارب الماضي وأخطائه، ويوجهني نحو اتخاذ قرارات أفضل بناءً على خبرتي المستقبلية.